<noise> <hesitation> Refrijerador kuu kua kuu iin chiko iin, konro kuu refresco ján ndute atuu chioré echinkono, uun chivajuna kuu kavanru onré chiko chiken ndachichi nute konro vijuna kuu, refrijerador chiko ñanchikunu iyenru nanchikono injeró vavai ndikana nunró onré inró imii yenru imii yendava ndakunro anunujan chí kendava chenru <noise> iniduu kuu refrijerador.